Gn ny nahandro Indonezianina zao da <noise> gn fitambaragn'ny fomba fahandro baka am ilany amin'ny <noise> Arsipely amindreo ao avao. Da samy mana n fahandrony avao kOA gn kolotsainy <noise> sy ny ah ny foko misy aminazy ao. <noise> Da gn ny nahandro Indonezianina da managn'ila avao koa baka amin'ny <noise> nahando Indianina, n nahandro Sinoa, <noise> n nahandro Arabo, da ny nahandro Eropeanna. Manao anio avao koa reo zany. <noise>